ne we shi munjeno shuro, we shi munkeno shuro ni weko shick an naja akar yu naja teƙƙiko mun dokki, shinen dungo shurani we shi shocke nonun yu shurai.